Bueno za´pa, za ni rgua ni na’ré ni na, bueno ni na queity za xilá ni run di ni mal liga, chi run ni gan rnix ni fuerz liga ná ra zëtbuny, ra býa ra, ra ni rninu ra cob rni raba cob, val na za dis form, forma ni gunu lani aparte de que xila ni nap ni niz queity rackias diu deshidratar queity riuliaz diu rni rava ze rnira’va xilá ni antes ze’qui rap buny ni rdicka xiny ni nap ra ni por gye rani cob, te chi gíw ru xtud rani gyw ruchi gye ra xiny rani ra te ra ni runias gyud par-par xilá ni gapu fuerz zëni rni raba ra bel rni rava, bel ah zega nú ga zama, per soman ni nani nare, queity ru nadini este como crioll giniinu ze rniraba queity ru nadini crioll, per zega va rxiu gani nia zacka, ra–ra nax na, nax zega ra verdur na zega rxiu gani, ra bza-ra bza guenias na bza rnirava nap ni hierro nap ni chi runias ni yud.